Eey, wutteeji goɗɗi leppataa, goɗɗi ne leppa. Waɗta ɗum ko ɗi peewnira ko wonaa gootum. Tawi wutte feewniraama mana malla nguru, ɗum heewaani leppude. Tawi noon wutte feewnira ko wiro malla tisi, ɗum wutteeji- ɗiin wutteeji leppan.